<hesitation> sɛrobia cruru mi ho dimiyan a we mimi ɲudia ho tina um oyi ro oma dɛ ba ɲubeza ba ɲubeza cruru we mimi ɲudia ho tina <hesitation> mamizo shov-suri ho nimi din ma lɛ baro bu'i le hibu ba cruru we a mimi ɲudia ho tina don babɛ'a ba mi depe mɛ ba sire boni a bɛ mɛn zun a woro be a ba'a biɛ mɛ na yɛ